पैमाने के कई उद्देश्य होता है जैसे पैमानों को इस्तेमाल संख्याओं या चारों के प्रस्तुत तरीके से समझने में मदद करता है। और मानचित्र पर परमाणु को इस्तेमाल मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के बीच तुलना करने में किया करो जात। पैमाने की कोई इकाई नहीं होता है और यह विभिन्न अथवा गुणत के रूप में भी जानो जात है।